في واحد العشية، واحد اللعبة ديال واحد الولد صغير بدات كتهضر، أو كتلعب باللعب لي هي فحالهم، الولد كان في المدرسة، من بعد جا دخل البيت ديالو باش يلعب بالألعاب ديالو، حتى كلقى هاديك اللعبة كتلعب بيهم، تفاجئ، ومعرفش أشنو يدير، وهي تچولو غير أجي چلس حدايا، غدي لعب أنا وياك بهاد الألعاب هادو